La huerça'l clima de Brasil es tropical, peru su grandol hazi que'l tiempu aina seya mu revocón dun lau pal otru. De mentris que pala selva l'Amazonas nel norti aiga muncha umedá i calol quasique tol añu, nel sul los tiempus sonin argu más regulal. Enque mos paeça ralu, pal sul los iviernus puein sel mu fríus.